عايش حياة جيدة من ناحية من ناحية معناتها اللي هي نكون مستقرة مادياً اللي تكون صحتي لباس وعندي كفاش نداوي وقت لنومر ثاني الحكومة موفرة لنا سلطرات عناطباعة عنا كفاءات مناسبة اللي نكون عندي وسائل رفاهية في حدود مش وسائل رفاهية كل ما فيه معلقة موجود منها ولا قدر نوفرها.